<hesitation> Ny haiko zaka misy tadiny àby io ôhatra karà gitara àby ren̈y ôhatra fôtony rô in̈y misy kôrda àby in̈y aveo koa langorôgna ankoatrany zen̈y feky tsy haiko ai ze feky haiko.